ممكن، لكن يتطلب جهود كبيرة من الجميع. الحوار، التفاهم، والتعاون بين الدول ضروري. لازم نشتغلوا على حل النزاعات، وننشر قيم التسامح. التعليم يلعب دور مهم في هذا، لأنه يساهم في تغيير العقول.